Edziban a midzi no, nkyj murudua a, mobotum ayj na mbom osiandj me dzi edziban ahorow pii ntsi ne nyinara dze munnkotum m'ayj na mbom biribi tse dj eburow, borjdze, bankye na adze ne dze, mobotum ahyj na meedua. Ma mebjyj ara nye dj, mebjgye asaase m'adcw do na meedua m'eburow kama kama. Bankye so na m'ehyj a, m'ahyj no kama kama, borjdze so a, djmara na mebjyj.